للأسف الأتنين صعبين جدا بس أنا أفضل إن أنا أروح أتفرج على فيلم لوحدي، لأن أنا لو هاكل لوحدي هيبقى شكلي مش ألطف حاجة وسط المطعم وأنا قاعد باكل لوحدي وكمان لأن أنا بزهق بسرعة فا أنا مش هستحمل إن أنا أقعد أكل لوحدي إنما أنا لو روحت أتفرج على فيلم فا أنا لا هبقى مستمتع جدا حتى لو مش معايا حد.